أكيد طبعا مفيش طفل متظاهرش ان هو تعبان عشان ميروحش المدرسه ويقعد يتفرج علي التلفزيون او يقعد يلعب علي الكمبيوتر، ويكسب وقي في البيت، الصبح بالذات الدنيا بتبقي هاديه يعني بيكون كل طلباتك متاحه لما بتكون تعبان فمفيش طفل مشغلش دماغه، خصوصا ان الأطفال بيبقوا اذكيا يعني، مفيش طفل مشغلش دماغه اكيد الواحد لما كان طفل عمل كدا عشان ميروحش المدرسه يعني.